Tuan kakakandadai lenga. Tuan tumitiu i engikak i stil ulanghen. Yoy mongin, ni mongtsa ngin kan nota nga, kan not deutsar tsara nga. Tuan ni ak alafai toklo wani tui luma kan tia lenga. Tuan angay tebo kin, bikin soda kan pole nga. Tui tuan kandadai nga. Tuan kimanina kan ngam tokan kan shule nga. Tuan ken tuan awasamber.